أفضل الاحتفاظ باسم الأول الحالي. لأن الاسم جزء من هويتي ويعكس تاريخي وتجربتي. تغيير الاسم يمكن أن يكون مربكًا ويبعدني عن ذكرياتي وأشخاص يعرفونني به.